إذا كان بإمكاني العودة بالزمن بحب أروح عصر النهظة في أوروبا، كان وقت <hesitation> لأنه كان وقا مليء بالفنون والابتكارات ودي أشوف الفنايين وأتعلم كيف اتطور الأفكار والعلم في ذاك الوقت وأحب أعيش ذكريات تاريخية.